Ny ecureuil ndraiky izy kôfa izy homagna amle hiavianle rirignina igny mialohan'igny izy efa efa mamory le voavoandraha amin'ny kakazo regny ataogny hagniny izy kôfa avy ririgniny aveke aminjegny izy koafa avy amizay ririgniny izy tsy miboaka an-tragno fa efa regny fôgna hivelomagny.